བླན་ཌར་གི་ཐ་ཏོ་ནག་ཅི་མེ་གི་ཆེག་ཆོ་ན་། ཕན་ཏུ་ཁ་མེན་ཅ་གི་ཕེན་དོ་ཨིན། བླན་ཌར་ན་ནག་ཅ་གི་སིན་ད་དི་གཅུ་པག་པོ་སུག་ཏེ། ཨོ་དེ་ན་ཤ་ཀླུག་འཛག་པེ་ཅུ་གསེ་ཆི་ནག་ཅ་གི་ཀླུག། ཟག་ཏེ་གི་ཨོ་དི་ན་ཁག་ཐེན་དྲི་ཐུང་ཅུ་ཐོ་ཨིན། དེ་ལའི་ནག་ཅ་གི་བླན་ཌར་ན་ཟེ་མ་ཨོ་མ་དི་གཅུ། ཡང་ལུགས་ཏི་གི་ཕེ་དི་གཅུ་ཡ་ཀླུགས་ཡི་གི་། ཐག་ཏི་གི་ནག་ཅ་གི་ཨོ་དེ་ཕྱ་ཐེ་ཐུང་། ཆོག་ཆུག་ཨིན་བླན་ཌར་ཧེ་ན་དི་ནག་ཅ་གི་། ཀ་མི་གི་ཁག་ཐུང་ས་ན་ཅ་རང་རར་། ཟོ་ཏེ་གི་ཐུང་ཆོ་ཆུ་ཨིན་དེ་ལའི། ནག་ཅ་ལོ་ཧེན་ན་གུ་ཏེ་གི་ཁ་དེ་ཐུང་མེ་གོ།